Aan, uu, oni, jon, o'on, ñeu, uxi, ona, o'on, ñe uxi, uxi uu, uxi oni, uxi jon, oxi o'on, teñe uu, uu oxu, ñeon, oko, oko uxi.